Un gruppo de amixi son lì che ciacceran a-o tavolin de un bar. À un bello momento screuvan che o päçenie o gh'à comme un beuggio, e che à traverso de quello beuggio peuan vedde mille cöse de mille mondi. Deciddan de no dî ninte, ma de anâ sempre inte quello bar.